Unë menoj që marrja e një vendimi moral që osht i duhuni në mënyrë univerzale osht nji sfidë, se i një veprim ose një vendim që munet me kon moralisht i drejtë në nji shoqni, ai i njejti vendim ose veprim munët me kon komplet i gabuar në një shoqni tjetër.